Pues quetch checon sapanpand caney caman nguey asloc ket sapansan ket tiel mbal baldado que ganey ket ve ve ja vii ta ket mejor nelil pi piec agui quiñey loc pii dey, pi jams, pii tey, piac tiel ñot ma maiwol para pipans mi pants, pi pants tiac unquit pere unquit kit pura piwir chonquit gu mima asloc batidora gumasloc we ñe por paquie pa pi pala primer pura que pala pita, pita canbanaliem pues pos nambaliew un kit, kit pasa napansan ket toque most a- at aca notsat nguy tiel tikambaj sicom gunas alguien de pobre ganey de mole chiliancho, pi pit chipey on mal chiliancho piwin chilian chiliancho de mole que aah pawey due ajo, bawey cebolla wey recaudo, wey platano, wey orantey awuen cebolla, pajiew ño. Pimienta y clavo, <hesitation> pacita, tiel pimienta y lonoc chul me recaudo de mole quet ne racaudo de mole keat pawon hojita, hojitas de zanahooo oregano de molonot pimienta y clavo aguiet mole ganey para relleno, relleno sadac preparar huajillo na nayacan no ña rio huajillo na wañan napi tiem huajillo ña can na ño raja rio palopon pasan nayñelan pas niquia relleno, relleno que pue pajowuey hojita de oregan, pajowuey enmiem ta clavo, cebolla, ajo aguen licuado parsanen can relleno tien niguey kit tioos hoo relleno que sow que desde natan can preparar to que pue huajillo, huajillo pawoy cebolla, pajowey ajo pajuwey ayesatam preparar relleno meawuan asloc guean terior.